הדי וואחד אלמרה פאש כנט סכ’יר עאווטאני כנט ג’אדי ללמדרסה ודאז וואחד אלסייד פלאחל מסטי מעצ’ב ג’א בעה ידרבני ואנא מא דאיר טאשי ח’אג’ה ו’ג’או וואחד אלנאס הומא לי ח’מאו עליא באש מי’דרבניש, והדאק אלסייד לי ח’מאה עליא בקא ג’אדי מעיא פי אלטריק ג’אלי מאלו מעאק קתלו אנא מאערפתש ופאש כנהדר מעא’ו פת עלא וואחד אלסיידה כנת קדאמי בדאת תעאר פיא טא היא הדאק אלסייד, בקא כיישוף פיא ומשא.